یو سپی معمولاً هره ورځ له دېرشو دقيقو څخه تر دوه ساعتونو پورې تمرين ته اړتيا لري. د دوی نسل، عمر او د انرژي کچې پورې اړه لري. فعال نسلونه لکه د بار - د بار ټوليز ډېر زيات فعاليت ته ضرورت لري، په داسې حال کې چې زاړه يا کوچني سپي ممکن لږ ضرورت ولري. منظم تمرين د دوی فزيکي او رواني روغتيا لپاره ډېر مهم دي.